Amun ulun tu kak biasanya guring ya paling banyak tu delapan jam baiknya lo, kalo paling sedikit paling ya enam jam lah kalo memang banyak kegiatan banar tu na ya paling enam jam <hesitation> guring ni sebujur nya memang baiknya tu delapan jam per hari karna memang kita ni <hesitation> banyak kegiatan diluar <hesitation> diimbangi jua lawan istirahat kada mungkin <hesitation> full kegiatan tapi istirahat kurang amun jar orang tua ulun tu <hesitation> apa yo lah guring tu memang harus diutamakan biar kesehatan ulun tu terjaga jua jadi kada- kada melulu <hesitation> apa yo kegiatan tu lebih banyak dibandingkan guring nya kaya gitu.